Este pues yowak kakah walalahsi <noise> kiposoniliah xihtzihtli se té, iwa también cuando keh kinahsi totohki, kipahpaltilia tzotzomaktla kihtlalilia kah itohtekon, neka kuahki titikah, sekinmilpilia inmimezt okilawiliah alcohol, masajewiah. Este si welis sektlalia miak xiwtzitzi, e- para ma reposaro iwa ikon kachi kachi servorowa. pos por parte ne nikita ke kuali porque a veces este moneki ke kuehta ne miwalpensarowa aveces moneki sekonis pahtli para se pahtis porque yuwehka como amitla pahtli alomejor omomikiliayah, sí iwa sekitemos pahtli, pues a veces tepahtia. Sí kahki clínica pero pahtli a veces amo kitemakah, sí. Tikipanowa doctroa iwa enfermera kahki nono. Mati lunes a sábado, nochi semana kualti lunes a sabado, asta hospital, hospital civil.